Lo que más se juega andiquiera es el fubu peru es verdá qu’ogañu ai una retolá de genti que le gusta la becicleta o el correl.